אִנַא קִנְפַדַּל נִقְדִּי לֵילָה כַמְלָה פִי חֻ'ימָּה, פוּק קִמַּת ג'בַּל, עַלַאש? חִית הַד תַגְ'רִיבָה קִתְּעַטִּי אִחְסָאס כְבִּיר בַּאִל-מֻגַ'אמַרָה וְאִל-חֻרִיָּה, וְקִתְּקַרְבְּנִי מַע אִל-טַבִיעָה בְּשֻכּוּל פָרִיד. אִל-מַנְצַ'ר דִיַּל אִל-נְגּוּם מַל-פוּק, וְאִל-הֻדוּء אִל-תָּאמּ, אִלִי קִיְקוּן תָּמָּא, קִיְסְוָא אִל-דִּנְיָא וְמָא פִיהָ. וַחְכָּא אִל-קַלְעָה אִל-עַתִיקָה עַנְדְהָא תַארִיכְהָ וְג'מָאלְהָ, לָקִן סְהַר אִל-ג'בַּל וְאִל-נְגּוּם פוּק רַאסִי לָא יִקָּאַרֵן בְּאִי חַאגָה.